أعتقد أن العمل لخمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات أفضل عشان يكون في توازن بين حياتي الشخصية والعمل، وبالتالي يكون عندي وقت إني أسترخى وأسوي نشاطات تانيه، وكمان من وجهة نظري الإنتاج- الإنتاجية حجتي ممكن تزيد وأجدر أحافظ على طاقتي وتركيزي، أما العمل ليوم واحد طويل أحس بيكون متعب وأكيد وصعب، وما راح يكون سهل إني أتكيف معاه.